Alohan'ny hanambady olona iray an, ny tena ilaina dia <hesitation> mahafantatra anazy. Tsy ilay tsy ilay hoe inona no tiany, inona no tsy tiany, fa ahoana izy no ahoana izy no mieritreritra, ahoana izy no <hesitation> mamaha olana na hoe mamaha fiadiana na zavatra ohatr'izany. Indrindra indrindra, tsaratsara izany raha miara-mipetraka aloha nareo, ahitàna hoe ahoana ny fiainana miara-mipetraka aminy alohan'ny manambady azy.